Iyaro polopeng e ipake i rekko eloqkiq marukiq nennia kamettomma dawaqna tapi na- <hesitation> amo to tuduq ka pulpen rekko deqgaga dawaqna deq to naulle i pake